د کال خو ټول موسمونه ښایسته دي، او ټول مې خوښېږي. د خلکو پسرلی خوښېږي، زما ژمی خوښېږي. په ژمي کې مې واوره ډېره خوښېږي، او ژمی راته ډېر خوند راکوي. پسرلی هم ځان ته ښکلا لري؛ هر ځای شین وي، ګلونه وي، ښایسته وي. خو هر موسم ځان ته ښایست لري. زما ژمی خوښېږي.

ښوونځي کې زما د خوښې مضمون پښتو وو. ما له پښتو سره خورا ژوره مینه لرله. له ریاضي سره مې جوړه نه وه. په لمړیو کلونو کې له ریاضي سره هم ښه وم، خو په وروسته کلونو کې مې زړه ورڅخه تور شو.

افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري او هر ولایت ځانته ځانته ښکلاګاني لري ډېر ښایسته ښایسته ولایتونه دي

پښتو ژبه زما مورنۍ ژبه ده، او پښتو ډېره خوږه ژبه ده. زموږ قومي ژبه ده، زموږ قومي ژبه ده. پکار ده چې پښتو ته خدمت وشي، پښتو پرمختګ وکړي، پښتو نړیواله ژبه شي، او نړیوال په پښتو باندې وپوهېږي او پښتو وکاروي. دا زموږ لپاره افتخار ده، او پښتو ډېره مهمه ده چې ټول یې باید زده کړي.

زما په نظر بد خلک د خپل انتخاب له مخې بد نه دي، بلکې ذهن یې همداسې دی. په دې معنی چې هغوی هماغسې بد کار ته بد وايي، بد کار کوي او هغوی ته هيڅ دا نه معلومېږي چې هغوی بد کار کوي، بلکې هغوی ته ښه ښکاري هغه کار. که چاته کوم کار بد ښکاره شي، فکر نه کوم چې څوک به هغه کار بد وکړي، لیکن هغوی ته هغه کار بد نه ښکاري، بلکې ذهني ورته همدغسې ښه ښکاري او زما په نظر د شرايطو قربانیان دي.

مونږ د افغانستان یو.

که وخت وي، نو وخت به تېر شي، خو که وخت نه وي، نو بيا هم وخت په خپل وخت تېرېږي.

موږ بايد د خپل هيواد د پرمختګ لپاره په ګډه هڅې وکړو

زما په نظر عصري تعلیم د انسان سترګې خلاصوي، انسان زده کوي چې ولې فکر وکړي. عصري تعلیم انسان ته دا توان ورکوي چې بدلون او تغیر ومني؛ نو کله چې یو څوک غواړي نو په ژوند کې تغیر راولي، نو حتمي د هغه لپاره لارې ګوري، مشکلات حل کوي په عقل سره. <hesitation> عصري تعلیم انسان له جهل څخه باسي، <noise> او بل عصري تعلیم چې دی، د دیني تعلیم <hesitation> تشریح ده؛ مثلاً په <hesitation> لکه څرنګه چې په قران کریم کې ډېر ځایونه ایتونه راغلي دي چې تاسې په کایناتو کې فکر وکړی، الله تعالی کاینات ډېر پراخه، تاسې په هغو کې فکر وکړی. نو کله چې دا خبره موږ ګورو او اورو، نو حتماً عصري تعلیم که له دیني اړخه ورته وګورو، یو ډول دیني مسولیت کېږي.

د کونړ او نورستان نه وروسته سلفیان د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې شته خو اکثریت یې چې ډېر دی په ننګرهار کې دي په جلال اباد کې، په لغمان کې، عمومی تخته سیمو کې پیدا کېږي سلفیان، ځکه چې سلفيانو اصلي مرکز چې ده پيښور خواته کوټه او کراچۍ دا ځايونه دي. نو ننګرهار له پيښور سره سرحد لري، له هغې خوا راغلي دي، اکثريت یې په ننګرهار کې دي.

زه کتاب لولم، خو کله کله داسې کېږي چې کتاب ما لولي، ځکه فکر مې بل ځای ته تللی وي.